Sinukuréén sarégmé baluho: fujinta, éjilee, érigirig, ébook, ésiko, némunduŋo, ébook so sasé sarégmé baluho marok jaat muluho nénukuréén munafa nafa yo marok éni énukuréén éluhohut waaf ucé ujuhé utook yo to miin utora yo. Yo écimé sinukuréén sarégmé baluho so sasé saan ipiin mama.